Italia, mopeti teta tuisaguevi, gerakuaguevi, opaete kuarupí oyekua opaete persona reta, jae yarakua katu va, jare jukurei opaete mbae uesauka yande jokoropi yaiko vaera, Italia que mbae jaeva, kua momento kua Italia ko jae tetaguasu tuisa va, jokope oime mopeti iglesia catolica reta, jokoropi ropi ñamae yave, erei Italia re ñamae yave jokuare ñamae.